Fanatanjantena tian'ny olona aty Madagasikara ny mijery an'azy ah de ny lalao baolina kitra izany hoe ny football, <hesitation> rehefa misy an-dreny champions Ligue ah, Laliga ah, coup du monde ,CAN reny ah tena mitabataba mihintsy ny tanana satria mijery baolina kitra daholo ny ankabetsahan'ny olona.